Keh kini yadda am rig ken a ke shumen nma zuu de wuru nrig vak kurumam a ku yi namai bah jire nai a kuh abai-bai a kuh pan zəg buoh amma nma ziu re wuru jen-jenna biyui ma sid keh kai soo awoi mang bugkini mai yeid nəm dag dag jen-jenna ma dagha buyiu nma jii, bəg ya tannu buban tri nyi nəm biyiu sid keh kai nyabo dad mai ri ndog kini yanhyi məng amma bujiu ma ba ke kai məng ashe bah iyi nəm ama wuh wuoh wunro yi vak kurumam nvak wuh ri yi vak kunumam ama wuh-wuoh-wunno kurumam ye wuh jin-jenna tri a band wurwa swək keh kai wagha dri wuh yi nəm a fam bijiu keh kai ma zim a bai a kobo ku bah wuh keh nuri məng, magha ma sid keh kai jen-jenna rig fád zaá nrig wah biyau pod-pori sid yei jii biyau zru nig bəg ma ye lad biyaure bəg lad pod pod pori nswabba biyau nma sa manna yei bəg yebba bəg ng jii ama bujiu ma ba koh kai məng toh. Gbara ng ya sɦe dab- dab keh fanni kai mare wuh ayi nəm waah- wah a shii zəg bəg ku məng jen- jenna ma bəg ya nah aviu- viu don ayi bəg bujiu bam amad huoh bəg yi bai re she arigyi nəm lalai ahh bujiu azaiu <hesitation> a huoh bəg zoo fuishumen she bəg zoo nare driwuh ri kini yanghyi bəg zoo re wuh ri kummam ma yiu buh daun ashe ang nangha ahuohng swək vunni sul ye ahuoh swək buohyei abəg ku vah- vah məng nəng rig sare dali re dah re dah a she beh amyi kummam kheid mai behi beh ma kheid biyu ma sid keh funni kahi nrig dangha kurumam yi nrig sa kuh usuko bəg biyu aku yimai hah kinnau don bujiu ma ba keh kai məng toh nəng ng khangha nah dri gbayi bəg wurwa bəg jer jenna aku kinnau akummam kah ma woi buh ma bah keh kai məng nring dangha buoh bəg abujiu ma bah keh kai məng nrig shar abo kini a bujin ma sul keh kaibujin ma bah abo, akeh kai məng toh funni khau nau hunni righ dwəg- nah dwəg- dwəg a gane kini waah- wah məng, agane kini jenna wah məng jenna wuh rig nad a nau tannu mpər ri. Waah-wuh dri kah nig sare wuoh wurwa rig shein shein re wunwa ng shein-shein so awai məng wurwa ma woi wunno zeun rig wagha-chi-wagha kuma woi wanno zeun ng wagha-dri-wagha toh ama sa hakero baməng ku swan zəg warwa ng dwəg don ku yak jon mpər a ng wagha dri so ku yək biyin daghgi buoh yei amma bəgy bah i zim buh nai zeun a bujin awah sid keh kai shine funikhau ng sanre bayin ma sid ke kai anad zəg buyin beh kai ku hum buyin wain kunmam yiu biyun a nəmma noi kuruman yiu biu rig a swan huoh yi hunna kai nhuoh ye nəd warwa nye nəd warwa ri, yi bəg yangha məng ama band re warwa pyenn, ayi nəm kuh gabba huoh bəg kni kai məng asa abəg dagha zəng ama a band wurwa pyena koh a band wurwa sura nzim jiri zeun toh banni wuoh shee shi məng kummam yiwu gbun ri bəg shee yi ba nri hah bəg band wurwa sara pyena wurwa nyeh ama bəg ghii bah shiu atau nau hunni bah keh pain məng ama yanzu hah bəg ye swan huoh wurwa gyena koh sura huoh kwan yei nyi bəg nau jui məng nyi kai məng nau hunni dwəg re kai toh mare dri wuh. Asa kurumam ba awoi dai- dai bam kummam yivi kummam ng nom- nom bəg wuh bəg yi bayi nəm ang ken keh nau jibbə ri saba ajirenai, sa bəg atau, sa bəg wuh wunno, ya yau bini nad ba jirenai mau zəg bai fəg khad keh funni kai, ku nad ba asan məng jenna bah yanzu huh bəg nad huoh dauni daun asanməng huoh bai swək nrig dabba mpər nəm fyegha- fyegha dabba zəg- ahah ashe bah yi jibbə yi zim məng jibbə on bəg nri nri zibba ajirenni zəg beh keh funi kai dau meyanan, daun mani ashe ba ayi nəm bah rig kangha nau ama yanzu hah jenna ba hah ma yək bəg ya zəg bah sanməng zəg bai keh funni kai sid dab huoh mpərng nəm fyegha- fyegha dabba huoh mpər ya nəm fyegha- fyegha daun bagkhei re, daun re ake funni ka iashe bəg yi ba gi zim bam yi zim ajirenai kah ma mad jenna wuh bəg mayi ma khew re wuru bad bəg nai bəg ma joi buh rig jebbə ye nən ama yii wuoh biyiu ngi wuoh ma jii bujiu kangha rig kurig bai shaa wah nai bamyi ku bai shaa wuoh nai bamyi shee, shan wuohring shad ku bah ayirenai beh anəng ya yai akhainhah tannelburari ma bayeiməng nəng hurh noi anəng vohyei bura dad ashe bah iyi nəmashaa wuoh. Fein wah ba jirenai bəm wah nai jeh wuoh a khain hah ku nad buoh nau tannu mpər ri məng, ama yək beh bajau nəng jagha adau manəng tok nəm zək zək, suoh shiu ma bai ri nəng hwam a shiu, suoh kamma ma bai ri nəng hwam kamma, suoh kai ma bai ri nəng huwa shaa wuh ooh yei shan wuh shaa wuoh kah, wuoh rig huwa wah vohtin keh busau a hunna kah bentere məng ahuoh ye rig wanna shii ri ton kurumam yi wu atnu re ba adagha she məng wuoh hunna kuh bu pyenu ku ma fad wunno rig bah ang təgha ku rig a zəg kah təgha ri ku ma man fəd məng a fam kuhri, yi jibbə yi dəngha yi wuin toh a kurumam aku khad yi mripein aku khad mare ne ipein, zəg wuoh-wunno voh dongha, zəg wuoh-wunno voh-dongha wuoh wurwa ku nai kini wan shei ti re aku kushii nəm məng aku nəd nahnəng voh-fad aku sid fad voh ku rig nəd nah voh fad asu sul fal voh ku bangha voh bəg mpərri məng ama rig jangha na buh aye jangha buh, ama rig kəm hini a yək kəm hini bu nən tang ba ama hua voh yei, bəg bəg jini huo kurumam, kurumam rig huo wuh voh yei yi jebbə yi kah sid hah yi vak-voh məng jibbə vak voh nəng yi mən woi jibbə vak-voh fəd məng, jibbə beh kuma vak-re vak ku bai nah keh beh wunza ri jibbə kurumam yi bəg, bag rəg pan aseni pan. Ku beh na keh beh wunza ri, kuyi wunza ma bəg wannəm wah yi kuh ri wah ka ma bəg wannəm bam kuh kayi fam ri, ama jen na jibbə ma bai keh beh wuh ri mbai vak bəg zin nnadagha bam ku dan bai məng aseni pan kurigi yi bəg aseni nəm jenna wunwa shar ayi ng shad hah irig shad akini bah wurwa bah wurwa yi bəg yanzu huh bəg fəg beh məng jibbə ni vam-awam məng, jibbə nri pan aseni pan mona dau swani yi ayanzu hali bəg ng yək nng khad boyi nəm fyegha-fyegha nrig yabe mpər nrig yabe nəm fyegha-fyegha ku khad keh-ka khad keh so awo məng ku yim zəg funni mye mad zəg wuoh zəg bai khad kai mye wubba zəg asan zeun zəg bai khad keh kai asan keh shee ma bai ku san mpər seni ri mbai huoh nəng nan kai, mkah fein huoh nəng jenna ba nəng mad she woi aku wuoh nau məng ama mbai huoh nəng nau kai yi vak riawuh wuoah wurwa re, amma san danwuh, nsan yaawuh wun shar-aku shad wuh wuin a fag məng toh aya she jerjen fəg bəg daawah ri, fəg yaawah ri, fəg jenna zaa wuh ba khad wuh mripon ri mok zəg ajirenai mau zəg baire toh yadda akumman dangha yi kuyi suoh yi fəg nyi zoo yi woi rig yi woi bah wuh kurumam dangha yi Yi kangha ya hahyayak buoh funishumen, funishumen yanzu hah dan sid daun anri məg toh fəd zu rig dibbə wain funishumen shii tau-tau sai ama wagha dri yei, funishumen shii tau-tau sai ama wagha dri yei hah, bəg zin driwagha a rig wagha dri yei hah, a wag na dri don funishumen shii tau-tau sai ama wagha dra yei dri wagha hah, a rig wagha dri hah, a waghadu ng dəgha kuh re, ama wagha dri məng a rig shii nare beh wah ni ku shii re mau huoh voh mau huoh zoo swək nəm wuin a bəg nad bai yi wuh amashii nzəg voh kam nəm a dagha məng amma ama zu ma kumman rig yii wuh ri, kurumam rig yi wah she zəg bah jire bai bai khad re, jibbə wuin a nəng kuh nahnau bayi məng nəng nahnau bini bəg bayi sanməng ng zwam nai toh nəng ku ma bəg wunza koh nəng bəng wah wah sa dri kah kai jibbə wuin kwoi jangha keh kwoi məng, zəg jangha ke asəun a mpər ku fəg nəng rig jibbə wuin abanni təd yau kyeh, abanni təd yau kyeh she mpər fəg rig buon mein she bəg weon na nəg wuin sid hah, sid hah, sid hah, nəng bəg wunza gbabodri.